أفظل وظيفة أتمنى ممكن تكون <hesitation> حارس أمن أو ظابط، هذي أفظل وظيفة على ما أظن مع إن هذا الشي ليس تخصصي أنا لكن هذي أفظل وظيفة أتوقع إن لو دخلت هذي الوظيفة راح تفيدني بشدة، وراح أظن إني راح أقدر أكمل فيها، وأقدر أمشي في كل المتطلبات إللي تحتاجها هذي الوظيفة.